kən wʊnna rə dau gʊlənde a jirəməne go mən gau mong mən nən wulleul a mura jittə kwau berə kaggi kən nu ləmang a dan gʊlən de nwe kamən garə mo bən yiktən kante kautətə mən gau mon mən yiktən kəu mwarmən kantə tə kətəl- kətələ kən beng guntənre taggi kən nənga kante dang dang tə gwar ku mən gau mo jittə tə kwau ba beməya kaggə a nya kən mwarmən tə kʊntai ndi- ndi n'nənga tənne keweta təmba məyəm a bukkə nnənga tənne keweta təmba məyənkə nkowobwi a bukkəng kowobwing kə nbeng jau chugobʊni bənən chi kinin a jiya wurə tən nibarəyʊ yai jiniye gəu jini mən jarə mong n'nənya nadʊ jittə kwuu bərə kʊ a nyənkə mən ka məngərən mən ka mən jarə mo bən yəktən kante gən jiwu me nəəgga kakgi. mən chəllarə naya jiyu a təyʊ a tugai na nya nang yəktən kante alau nyənke mən kəmma rəgən wubən yigii nuwa tənne kewata təmba mə yəmi kewetəttə ba tau nən mə jər dəni bukkən kowobwing kə be jau chuugo bʊni bənən chii kinin njiwu mən garə mo niyajiwu a tugai kə bən nənnya mura jittə tə kwuu bera kaggə, bo jəttətə kwuu berə hənyu kən yəm mo a mura jəttə kwuu kantə me ba dəbbə warəgu jittə kwauu mən jau mo jətta kwauu aberə kə a nya kən mʊʊ kai ja məyʊn niyajiyu a tugai kə a nya kən mʊʊ kai ja məyu gumən dawi bərəkə nii karə yuum kə meba datarə me ba da təm me ba chii gən kwan <hesitation> me mən kəmma ku bəngə nsuwe mo yiktən kante jirə jiguwi neu mən jau gʊ bən dawu jin sumi kə kən jau chugobʊni bənən chii kini mən nəngnga chəllang ku a mura gəttə kwawu berə ajugai nən nuwa. nadu nchii məmmə ma mən mən nii bo gəttə kwauu ba bai berə jətta kwauu ba bai a be nya kən nuwa nyəm yəmba niya juwum bə ba dəggə kən dəggi rəga ganə dəndang baggi, ba nya məssarang baggi nya kwetterei bərə nən me? bərəkə a chum ba mum a gʊsute nyaguwu a niyu nya bəgai a nya kweterrei nya bəga a nya jautangnga tag kwetərrei mən suwrə nya bəgau a yən kwettərei a funkur də mən kawun kəi ka nyagu waiwuma ka sitən nən guii bən suwe a jittə kwauu berə a nya kən nuwa gujii nyərə nyang kanke bərəkə in ngsuwe mo kən murga jini yaiye warəgu kən chirəge mənən yəmtangnga funkurdə mən kawun nyəmbə guji mən me mənən nuwu fugunne ba yən gujii n nənga məssorang na nyang juna ba nya kwettəre me be nuu rə fəni bəngə ku mən cjilla rə niya jiyu a tuge jəttə kwauu berə a nya kən nuwayai jiniye. n, nuwa yai jini kə bən nʊ ra bwi ləmrə a chimba məyəm a bukkən nuwang kə nuya bət bətəbənbən buuwum na nya a tugai niyajiiya tugai nyə bən nuwa tən məssaranng rə a yən nyaguwi rə me nyagu a fung juwi a dauruwi kə banuu ləmmang mənə bo jətta kwuwu berə kamən farə ma mura swiyer da.